Pues jue ech dun nënëm yibi'i juebë më yë dun ka'ay u'ukyë bi'i tse'ey kanë yë dun maja'a tso'oy mëdë yë mëdë yë bi'i wajpa'aj kanë mëdë bi'i mëdë yë jue este këxë dun mëdyë bi'i kanë yë jedun maja'a na'ak dun nënëm maja'a këxë myob myd du mëk nyjëwë'ëwep në ko'o bi'i kanë dun ka'ayëp uka'ap dun yë yxë.